Mi waɗa ka ñaamugo ɓiɓɓe leɗɗe, mi waɗa ka hawtinirki e ɓiɓɓe leɗɗe, kadi mi waɗa ka jooŋgugo ñaaminda am e hoore am to wuro. Ɓaawo ɗon to mi sooday ñamtee ɗum to yaasi, mi waɗa ka raarugo, mi tabbitina ko mi soodata, ɗum walaa lanɗam ɗuuɗɗam.